एक स्केटबोर्ड घेण आपण शिक्षक भावपाक शकता पण आमका तो। कसे रवप आणि कसा तो चलोपाचो शिकचो पडलो जो मका खूब आवडता।